एबे रातिक जुनमा सबसे फुर्तिलो देखले मुइ चै एबे उरुवाई के देखले बडसु कतउकी हिन्का सुन्ते दिना उतुराक हैने ओथिया दखसउ उहेसे कहके राती नै हिन्का उडायाइ हसउ । एबे राती हिन्का चैं ओथी चह्रे फेरी एसौ । एबे दिना चैं एसही हैने देखै उहेसे हिन्का बढी जसो एबे रतियै बुलसउ एते । हसे यि बाहेक हसे वाही गिद्रा फेरी रती नै गहनी ओथिया बुल्...बुलसउ हिन्का खाली ओथिया सिकार करे यसउ राती ।